Ho hanuco luwezo nɛ we in ma wa mu yɛ a nɛ we hɛ a hɛna yirawe a nunɛ yi mi o wɛ aro lebin mu bɛ'a bebian wo ho han hanza nɛ we zo hɛ wɛna ni yi dɛ ma'o resor a bun we le ho ma'an so hanza we zo hɛ wɛna ni yi ani sunu ni o ho buatinɛ hozo mi to ho we nɛ amu tanu le ma tete donk han a hanza nɛ we zo hɛwɛ na to mu ma ma'an we bwa abe mu zo mi sunu doso yi